تصور کٔرِو زِ بہٕ چھُس أکِس رٮ۪سٹرٛورَنٛٹَس منٛز تہٕ موسیقی چھِ یوٗتاہ زور، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ پننِس دوستَس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ۔ بہٕ وَنَس ویٹرَس زِ سُپیکر سُنٛد حجم کم کرُن۔ حجم کہِ تھدِ پچ کہِ وجہ سٕتۍ ہیکو نہٕ اسہِ کتھ کرِتھ۔ مہربأنی کْرتھ کْریو بند سُپیکر بند۔